<hesitation> kogingaa kingaweesukuli koo kiageri, ko kiamukaiti, amuu kii kiamukaiti amuu kiawendi ipalei mwalimu, mwalimu amwani anee asasikchi awek kaa asanyatepchikei asimawe sukuli asikaron konakiae piik test kisir piiki alee ngokiama nee anee. Ko kaa kiperperyet nekwamache aegu mkaiti ko akoiyoe.